Aia nui nā kauā ma kēia ʻaupuni. Ua hakakā nā poʻe apau kekahi i kekahi a me kā lākou mau alakaʻi a me ka hana o ke ʻaupuni. Ua namunamu nā makaʻainanā. ʻAʻole palekana nā ʻohana e hele aku i mau kekahi wahi eaʻe